Na nka vii nda lalɨkɨ ikuexi ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i xikuele já ye takai nda lalalɨkɨ balon nda xijojna'ai nda jnɨ jna'ai, nda jnunde jnai.